Como ves ti o? <hesitation> Eso non o podo responder porque cada home ten os seus gustos.

Na túa familia tedes receitas tradicionais? Cales son? Quen as prepara? Non, non teñen as recetas tradicionais.

Que cres que é a intelixencia arti- artificial? Que opinas? <noise> Intelixencia artificial é como un robot, como Chatgpt ou Meta AI que están feitas para axudar a ao humanos e está moi ben, axudan a moita xente aunque ás ás veces non, o dice mal, pero non importa, hasta o robot se equivoca.

Das tarefas da casa cal che gusta menos? <hesitation> Fregar.

Fútbol, correr.

<noise> O día de reis o que facemos é comemos roscón de reis e e o que lle toque o rei é o rei e o que lle toque a faba paga o roscón de reis ao día se-, ao ano seguinte. E despois, <hesitation> tamén, outra cousa que se fai é <hesitation> de é fa- fas unha comida cos familiares ou estás con eles para, bueno, estás aí con eles, abres os agasallos de do seus reis que che trouxeron para ti e esas cousas e abres os teus teus, dáslles os os deles alí que hai na túa casa, si si traen en máis casas si tal.

Xavier Díaz.

Teñen cada curso unha aula, un un patio, comedor e despois aula de música, suelen ter pabellón e aula de inglés e algunha cousa máis haberá.

Hoxe comimos <hesitation> fóra e comimos zamburiñas, <hesitation> patatas fritas con con con filetes de carne e de postre helado de vainilla, estaba todo boísimo.

Pois, non sei, igual moitas cousas, pero igual poucas, ahora mismo non se me ocurre nada... Bueno.